Sink ɗoo kam huunde wonta ɗon nde ɗum waɗata nder suudu de firdu. Sink e woodi pampuwel ngel njiya ngel kunnoto ɗaa njiya waɗa ka wurtaaki. Mbo ɗum waɗo ɗum ngam neɗɗo loota juuɗe koo loota kujeeji ɗi jonngirta koo ɗi jonngata koo loota kwaano e konandi e nun.